Ai gia dit chë chë no, ai pa vöia dë fe cuesta cuesta coza, deve pa cuntinuament mandeme cuesta coza, ai gia dit no mila volte e ades sun propi stufia, piant'la li